<noise> Fanka imfani no ane ayma ci matakan no ago da. To fanka gwanda imfani zama ba dungay wate yakine di dungay gogin dame niga hini ka fanka din tunandi don nima ma dogonay dungayo do haray. Ni dii mo fanka agwanda imfani wala ba soboro no ki bare yakine agogin dame niga hini ka fanka din tunandi ka kunnawa nigama sobara ma te nise dama don sabili da fanaka hawo din isi ta imani zamba. Ni dii mo fankadin da sino nisima Kani Yan kaani bale di dungay gono. Amma di fanka din go no sha Allahu nigama ni kaniyan kaani ni nan kaniyan do. Amma ni di ba dungay ka bara di fanka din nina tunan di ni dii aga imfani zama nigama ni dungayo kan go nigogi maa gogi te ni se dama don fanka agogin no hau. Amma ni dii imfano kan aga te ga baa gumo, ba day kyausi ze da sauran day har kan kamata day fanka hawo aga te ni se dogonay. Nigima ni girbo nigima a sauki don fanka awo agogin feni. To ni dii mo fanka agwanda muhimmanci agwanda kaani don sabili da boro foyan dinga ma dungay isi hini ki kani isi hini ki maa. <noise>